ནེ་ཇི་རི་ཡ་དེ་ལེ་ནེ་ཇི་རི་ཡ་ན་ཟུ་ཁེན་མེ་དེཁུ་གེ་སམ་ཁ་ཚེམ་ཆི་ཤེན་ཧེ་པོ་དུ་ཤེན་ཨོ་ཁག་མིས་དེཅ་གི་སམ་མན་དགོད་ད་དེ་ས་ཇིན་ཧེ་པོ་དུ། ཁན་ཁན་ཨིན་སེ་ན་ཞ་འཇིམ་འོ་དེམ་དགོད་ད་སའི་ཇིན་ཧེ་པོ་ང་གི་ཧ་དགོ་ཆུ་ཆེད་དེ་ལེའུ་པའོ་ཅིན་རེ་མན་བ་ཧོན་གི་སམ་ན་ཧ་སུ་ཧ་ལེན་སམ་ཨོ་དེམ་ཡ་ས་ཇིན་ཧེ་པོ་དུ། ཁོན་གི་སམ་ཐམ་དེ་ཞ་ཉང་ཆི་ས་ཇིན་ཧེ་པོ་ང་གི་ཧ་དགོ་ཅིན་རིན། དེ་ལེའུ་པའོ་ཅིན་རེ་མན་བ་ཧོན་གི་སམ་ན་དྷོ་ཐ་ཐོ་པ་ཨོ་དེམ་ཡ་ས་བེེ།